د سبزیجاتو غوړي د نباتاتو څخه اخیستل شوي د پخلي غوړي دي، چې د دوی د سرچینې او تغذیې ترکیب له مخې طبقه بندي شوي دي. عام ډولونه یې د زیتون غوړ، د کانولا غوړ، د سویابین غوړ، د جوارو غوړ، د ناریل غوړ، او د لمر ګل غوړ دي. توپیرونه یې د سرچینې، د غوړ اسید پروفایل، خوند، او د لوګي نقطه کې دي، چې د پخلي مختلفو میتودونو لپاره د دوی مناسبیت اغیزه کوي.